Amin'ny ankapobeny zany e ny toetr'andro a Kolombia agny mandavaotao da trôpikaly sady mando. Fa agny amin'ny faritsa tendrombohitsy igny kosa anefany da <hesitation> ahità toetr'andro mangatsiaky avao.